Jiaa ku kuenda nyuuka tiuku ati <hesitation> udo ja ko ja kuundeeku ja kuundo ja tee vaadi'indo ndiaa mudu nyaajdio'o ni ndaando ja in tee indi'i in ja adi'i io viidaando ja kundeeku va'ando jiaa ku in vida cristiano.